Ome, estu sí son cosas qu'acontecin. Pos con educancia i respetu peru las cosas estas ai qu'izí-las:: "Dispensa, la música está de más d'alta i no me se sienti'l palral dentri nusotrus i nusotrus. Sedría possibri d'abaxal un poquinu el velumi? Quiu poel desfrutal dela hundienda i la chacharela en sin tenel que vozeal assinque t'agraleçu si puei sel".